Narap makarkaruk, mila tavangun pa mia pal mila, tavangun mila vaninare pa akapa tunutun mila tutun, pa mila tama pa, mila tama pa, mila tatur na vinan pa, mila avan pa mila ure a rot mila mur a nga mila mur a nga mila van, mila van, mila van tuk mila vot atua a tua ma pia na a papit. Irua kabanga a kabing ivan pa vua tari ire a ulapa mitue, tar mila kutur na vove yonge tar utua diar nau atua. Ai mila ke tupar ivan vua ire pauki, i lilikun ai mila ke tupar atie ma dia rot, a dia val, atuma vaval. Mila keke atua tuk a kar i purum mia ma taman mia ma pia napapit i i logile pa mila atinge, mila van mila akum pa mila abar mila vele a kamar mila abar volo atuaka, tuk atua marmar kube a a kube na a. A akube na akube na nane a na a kandere, mila pil a tua mila logile pa na urikiti <noise> mila van mila lo gile pa mi mur a nga mila turae mila tatapurum mila turae vue ma pakana ininge na a vove iturture, vua mila a ke tupar atinge mia ma ninga kalkit a avaira mitue nangandi utueka <noise> sulka, mia tole pa ura popoko yonge, mia va buru na vove yonge. Mea vaburu na vove, vaburu rap tuparan utua piu. Mila turpa kukutur, mila kukutur mila kukutur mila kukutur kukutur kukutur a a a me ninga i i i <noise> i mugo mugo tari lolopa na a, ma nona barat i <noise> makmak tar ap mila kukutur, mila kukutur, mila kukutur a ava barakal kit la vot. La tatapal la turpa tinatapal la tapal la tapal la tapal utuaka l tatapal ap mila yong lala me mila la lolo. Mila lorap tuparan yonge di tar kutur vua lamagit i doe, mila mila manaung pa, la tar malet pa kukutur, mila yop pakaba a an mila yop pa a yan a na na a kende kende ninga tari, mep na patpatu tuna vove ninga tari i vane pa mila taur mila a taur mila gu tar mila vok a vok ininge. Vua yonge mila tur malet pa kukutur. ivan mila tatapal malet yong lmala van mila van, mila va tatapal tatapal tatapal tatapal tuk irap yong lala me mila la lolo vua. Mila lolo lolo tuk i rakbong takodo, i rak bong takondtakondo mila rap, mila lilikun mitua i marom, mila van mila lo pa na urkiti mila van utua mila vung gile pauk na urkitikiti mila tule gile pauk ava barakalkit ia esalesa john ap to junias mila van pa tar mila van kuti mila lilikun a nanalar kati a bilur. La lilikun kati la ravate mila mep iong ura me ap ura ina ondi dia vot taur dia pit aninga pakana kati a bilur karu mila tatur pa atua mila van mila ure purume a rot utue takodo ma artovo irue marmar mila akum pa mila pil atia kamar. Taur ia lopa la mia bitapabeke taur la urkiane rarat. Mila ure pa a rot utuma kabanga mitol va tulua ia ap kambing ininge ap junias mitol papakur pa mitol pupukar rap pa mila lilikun kuti ai aning me. Dia i kul pa na long na bal na long na bal di mali i lar o bal tar mila en pa tar kondi mila turpa a pal kiti taur kondi ono. Anuk apak na kiti a dekdek na paka ot lo tari vua dala pit kamaga ilar A dia ionge la ring pa mila me dia, la ravate pa mila me dia atua, dia keke atua oroung pa mila. Ai a kambing ininge i lulul papauk me dia, mila rap mila lului papauk me dia mila wan, a kambing ininge i van imal tar anudia na borbor ivaka tar dia vua pal, dia borbor. Mila mila ke. mila ke mila kuk, malet pa <hesitation> a alur malet pa a ning a totopen na nah ionge ma marom. Ia kamaga junias, a esalesa apa, e sepin mila. Mila tama pa mila ngo arbae, ia ap enaun mia mia van utumaka nanalar, ditol ionge ditol ka ditol borbor a tuk nangot ma karkaruk. Karkaruk, mea mea tavangun malet pa, mea van malet naronge utua kube na kabing ininge tar mila. <noise> Vua mila tatur pa atuma, vua ma pala arar arva konodo tar mila pit a pakana kiti dia yonge dia vot kuti tar dia pita pakana kiti. Ai kuti mia tule gile pauk la kuti ma lang a, e, kabing ininge kiung pa e berta mila tule, mia tule gile pauk la kium a a, <noise> ninga talai mila ininge a me. Ai mea volo vuaka mia kulpa eut tubatubang ati, vua mia lilikun kuti pala kiu a pal a ar a pal a, arvatakodo mena pakapakana niga ing bilak ai tar mila turpa, mila turpa a papalum ninga dia yonge dia van taur ie. Lar a ma tar kondi mila piti. A mitinge mila turtur mila turtur la vovot lia mia menebonbon, mila ot miti bilur karu.

La lo tar vuaka a tar la vung tatar vuaka me na urkiti kondika niga dala nunure rate argil ono. A kalamana, ma na ngirngir na pakapakana kondi, ai mia vaurua kondi take. Mia tar pit ot pa pakana kiti la lolo na rarate me mia, yong lala yomaka nga la turtur ka yomaka nga la kekeung mia mila vavat mugo kondi. Ai youg lala yoma nga, la turtur yoma nga, la oroung ka tar a lurua ule kuti tar ar lar na pakana kiti. mila a la piti kaule mela. Lolo na rarate tar mena dekdek na pakapakana ningang kondi la vanan onno tar la vung tatar vuaka me na urkitikiti la nunure rate argilgil onno. A a i na pakapakana kondika, yo kir a dekdek na pakapakana. Tia lamagit ta a lar nangandi mep a na pakapakana kondi kir dala, mep kir dala kakayan onno na pakapakana kondi i i ma itaem i bung tar dala van tar onno a dekdek na pakapakana kalamana a a na kalakala ma na nuknuklalan na kamana nuknuk. Nagandi ka tar ia vot a a anuk a pakana kiti nuk i a irap kati ap tar a rate <noise> tar mia lamagit me ta ning ka pakana, me ta a ning a pakana ningang a a a pakana ningang lar tar a ma na pakapakana ningang ilar a mamaingan tar a pipit. A ning a pakana ona ilar ma <unintangable> pakana niga ma i lar tar ma a a dala papit a nudala na a a pakapakana ningang ta dala pipit, lar nudala na pakapakana dala mama ingan tar dala pitpit kati ma nudala na pakapakana tikatikai. Ilar ya hot a a tar raravate pa mula, ma pakana niga nung ngir na pakana atia ma a nung a nuknuk a mamaingan tar vanan vua tai. Tar a lolopa na kiripa ningang mia tia ningang tar ya mal na poloi dala. Ning a pakana onno ya onno i lar a ning a pakana ma hung ngir na nuknuk ing katia ngir na pakana i nunure vot katia ma batang a a ma ning a pakana kaule ma a a papalum na papit ilar ma.